Dibaila kurtimore agar tana geli ga awie entani ter murkati ka toure dago wala en markati gasie dou nafo soe wida ei wae kir taka جواب mashi bangid bangid en hidow murkati nagi ka wei kir taka kada tero wida gon ter جواب toe ka galirosa menga a geriou enien hedo feieka menga markisien ga hedo langiesn ga hikr taren fa go doume ka